أول شي تأكد من الرواتر، جرب تطفيه وتشغله مرة ثانية كأنه تعطيه راحة، بعدين تأكد من الأسلاك يمكن تكون مفكوكة، إذا ما ظبطت جرب تفكر تجرب الجهاز الكمبيوتر، أو الهاتف للرواتر، وإذا لسه المشكلة موجودة اتصل بمزود الخدمة، يمكن أن تكون مشكلة في الشبكة، وبكذا بتكون على الطريج الصحيح.